अगर मैं धरती पर आखिरी आदमी हुंला, त मै कोशिश करनु पड़ी की मैं बचे रहूं अर अपने जिण का मतलब खोजूं. पहले त मैं घऱ-बार अर बाँचणा वास्ते साधन जुटाऊंला. कहीं गौं-गौं छौं अर जितकि बच्या खाणु-पिणु का चींज ह्वेन, उ जुटोलु।